Amin'ny saka koa da misy arety aromota manahaky ny amboa io fa tsy fahity loatsy saka amin'ny raha iñy. Fa alifisaky vokatsy tsy fanala kanakany avao no teña hita maro amin'ny saka io.